<hesitation> Anjara asany fomban-drazan̈a zen̈y eo amin̈'ny fiaraha-mon̈ina <hesitation> amin'izô <hesitation> mba hafahan̈a zen̈y man̈ôva raha tsy mety fôtony fiaraha-mon̈ina taloha tan̈y taminy fomban-drazan̈a tan̈y hoe tsara kokoa noho ny amiziô afahan̈a zen̈y mizan̈a ino tsara tsara kokoa karàkory fômba a- a- anôvan-draha karà taloha tan̈y mba amanan̈a amahan̈a olan̈a ohatra.